Ten̈a mahazava-dehibe ny olombelo ain̈a bôka ain̈a zen̈y fahinana olo araiky, koa tsisy ain̈y tsy afaka miain̈y io zen̈y <noise> ten̈a atompiveloman'olombelo; io zen̈y ten̈a zava-dehibe feky zen̈y.